أعتقد أن الشخص العادي للمدينة ينفق حوالي من ثلثمائة إلى خمسمائة ريال على الطعام إسبوعيا، حسب طريقة أكله والمطاعم اللي يروح لها، يعني إذا حسبناها شهريا توصل تقريبا من ألف ومأتين إلى الفين ريال، طبعا ها الأسعار تختلف من شخص لآخر ، فبعض ممكن ينفقوا أكثر إذا كان يحبوا الأكل في مطاعم فاخرة. بينما غيرهم يفضلوا الأكل المنزلي.